A mo bâginan bo, halaa tta mmada ga adúyaa wo uu mméti gwili gtegnoloji. Gaatu gmaa gi nnúm dúniyaa ma.